Hiya ong mahkata, mahkata ongkoh enimoro mahkata tangakong, hiya uwakoh mirahu tongung kong? Enekeko mirahu togungkong tikoh uwakoh urii koh ina'mong. Mungonoru koh aatiiyu hoiko ina'kong, impah enekeko musimannoh patakiku, ho kaka tukuh nopihetong tikoh uwakoh tiwongori aii neki nommai nei ponna ongo roki ong uringii ong turapu tohka totommo kopi'kong kahewungkong. Impah roki norongkung makatah ko hiya kukah, roki topo inakiku tii heko inahiketono sihuro mukoki piro o'konohetong, tiko hoko nommai ronowo ngawah. Tiwongori hoko enimoro tiwori nohungung, enimoro tiwori ningii roki manni hayeungong tiko tatapu ponna ngokong. Impako ro toponing su ho rokong kukarei hoyori enimoro tiworiko kuu inoteiku roki ronowo meng ngoworohetong. Tiwogori yaki nohung kong kukah, hoyori poti noi ro heko noh piku minno'hetong. Impa aii noi nawa'koh hapatahki to hapatah tiki heko ukoiku tiko ho toku uko'kung, nawa'ko nommaiki yii toku mono'kung hoi mahkata towori huro no'. Huro tiki owonoki tii pokoring pinupinuhro piku hoi nommai kukah minnoro pihetong no'hetong ooh ong aii nommai hekowo ngoworing ong mahkata owori ukung. Ho aii ho, makatah tiwori minnowai tiko heko ratiroheron. Tiwongori nohungong ong mahkata enimoro, mahkata tangakon mirauh, roki riku toku topo ngoiku aii, enekeko roko toku topo ngo'heton. Tiko hoko nommai nowongawah, kingking tuhah, tiwongori nohugon ong enimoro tiwori aii kukah, hoyori hiya noi hekokoh nawa' hekoki ne'royu sihihetong aii kukah, ho aii mahkatah kukah toponing raininging hiya noi hekokoh o'koinoku aii nongno huro o'hetong enekeko howono sihiku aii ina'roh tong. Tiko hoko kukah tiko oh nommai tikiko toku tuhah aii manni no'heton ong ongi toku tuhah, aii tiwongori nawa'ko tunaka aaringmotuku aii ahkuhetong. Tiko hoko tikiko toku tuhah manni roki no'heton ong nommai owori ong ongyori howo apa toku tuhah ong manni tunakaki aariguitong, enekeko nommai sasomong. Nommoiko toku mirahu ko'nona mungonoru yii, manni no'hetong ong nommai ko'nona tiwongori manni rowauhetong. Enekeko hoiyori timuru mirahu, ruuwau'ku nawa' ro hekoki tuyu ruuwau'ku kukiro nokihetong, heh ngono howono nommai huite mahkata tiki ruuwaukong. Tiwongori tikite aii piro monoihetong, tiwongori nohungong mahkatah tiwori aii mirahu. <noise> Tiko hekoki toku kuki nawako ro yii to'he hukuung nawa'ko ro noitangoriki tuyu, tiki ho urunoitangi humotuku, hoiko mahkata uruki no'hetong monoro ruwau'ku ro kukihete, nokihete iih onne nommai tiwori nii tonghe tingkong impa tiki tiwo huitong tiwo tikiro aii po'roroheton. Tiwongori nohungong ong aii mahkata hiya mirahu. Hoyori poti ponna impa ongi nommai noi mukuruwaku ningii nuhurungong mahkata toku toyi'hetong, mahkata hiya mirahu, hiya tiwoning tiwoning ngawah ngokong. Tatapu noi honnna ngokong ongyori nekonngori rumaru nu'kong ngori ongi kahihnoki. Tiko hiya mirahu kukah kingking tuhah. Tiwogori nohungon nommai ponna nohurungong ong mahkata nopiro inakihetong, inakiro toponing inakiku aii tikite romoki roko toponing o'kono'hetong kuke'hetong. Kukenno ho hiya ro toku kuka, eneke hoi mahkata mi'no'heton. Tiwongori ong mahkata inakarei hiya mirahu.